بفضل أختار الحصول على مؤونة لا تنطب من الآيس كريم؛ لأنه أحب حلاوة الآيس كريم، وطعمه المنعش، وخاصة في الأيام الحارة، أقدر أجرب نكهات مختلفة كل يوم، واستمتع بتناول الآيس كريم في أي وقت ، بعد الآيس كريم يضيف جو من السعادة والمرح ، وأحب أن أشاركه مع الأهل والأصدقاء.